Aane mɛtena fie. Mɛtena m’abusua ne me nnamfo ho. Mɛtena bɛ nkyɛn kakra ne bɛanya nkitahodie esiane sɛ abusua yɛ adeɛ a ɔhia pa ara. Yɛwɔ wiase yi, yɛwo obiaa a yɛwo no to abusua mu. Yɛwo ketekete nso a, ɔwom sɛ wo maame ne wo papa awo wo deɛ. Bɛyɛ w’abusuafoɔ mmom nanso yɛwɔ abusua no kɛseɛ wɔ hɔ a bɛ nyinaa bɛhwɛ wo ma wotim nyini. Biaa mmoa nkakrankakra a ɔde boa ne ma yɛtim nyini bɛduru baabi a yɛaduru. Nti wokɔduru baabi a ɔhia pa ara sɛ wobɛtena w’abusua so nkyɛn. Mpo no, sɛ wokɔ abɔntene kɔnya asɛm a, abɔntenesoni ntim mmoa wo sɛdeɛ wo busuani bɛboa wo. Wokɔ abɔntene ne sɛ bi ɔɔku wo a, abɔntenesoni no, bi wɔ hɔ a ɔbɛduru hɔ a, ɔbɛtwam nso wo busuani deɛ, ayamhyehyeɛ a ɔde bɛba abɛgyina hɔ aboa wo no, ɔda adi ma yɛhu sɛ abusua yɛ adeɛ hoo hia pa ara nna sɛdeɛ yɛreka nnamfoɔ asɛm no, daa yɛka sɛ nnamfoɔ binom sene nua. Obi wɔ hɔ a, deɛ ne busuani mpo ɔnyɛ mma no no, n’adamfo tim yɛ ma no. Ne saa nti, Sɛ meetena m’adamfo bi nkyɛn a ɔnha me koraa nti mɛtena m’adamfo bi nkyɛn. Mɛtena ne nkyɛn kakra. Mɛdi nna kakra wɔ ne nkyɛn ne no aatwetwe nkɔmmɔ ne no aatena yie.